<hesitation> Kakuna naana omunhu takala monghalamwenyo ihenaa eembedi. Nonande hakuti kuya ombedi onaukelo, okutya ashike aishe hatu ningi monghalamwenyo ota shikeya shaashi ndishi ove omunhu womwenyo, omalipulo nomadilaadilo ohaadulu ngoo okukushuna konima okutala omapuko aeshe oo waninga iyaa toti ngoo neekutya ai ngeno osho onde shingile ngaha ota shidulika ngeno pamwe nghipo pondodo aapa, nenge ngeno onde shiningile momukalo watya ngaha ota shidulika ngeno shaka etifange ile shaka etelange omauwa onumba no ongadi okutya ashike ita shishiiva omunhu akale monghalamwenyo ihena eembedi neenande, keshe omunhu shaashi omunhu womadilaadilo yeendishi omushitwa keshe shimwe eshi tolongo ina shiwapala alushe ohashi dulu oku kwaalukila tashidana mouluvi woye meni munya ove tolipula nee kutya ngeno mboli okwali ndina efimbo lawana ile ngeno okwali okushuna konima pamadilaadilo nenge eedula ndidishune konima otashidulika ngeno onda fiya ndawapalekako kwinya ashike eenyamukulo oleli kutya kakuna omunhu tadulu oku kalamwenyo ehena eembedi nenge itelivele ombedi mwaasho alonga papuko neenande onghene omutakumi nomukulu wonale okwatile ombedi onaunghelo shoo osho shina okukala ngaho omanga tuli momwenyo muyadi omapuko oo ita tudulu okukala twayanda onga ovashitwa.